والله أحب الأطعمة المالحة بحيس تكون جميلة تكون فيها توابل وتكون متبلة وتكون حارة، وبرضه تكون غنية وتناسب كل ال- تناسب ال- ال- ال- <hesitation> كل الأعمار، نحب فيها تكون حارة أكتر يعني وتكون مالحة.